Io karazane sakafo mampitombo hery zao magnano akone kazaha gne bokala gne sozo sagnambo da <hesitation> ndre vary avao koa da gne <hesitation> gne voasary io.